Karazagna a-cookies le eky: misy iry sablé, galety, biscuits, <hesitation> madeleine, cake, <hesitation> ga-gatô le madiniky regny na bon-bon-bonbon regny.